لتبدا صباح هادي مع كاس قهوة وإلا شاي, بعديك نعمل شويا رياضا خفيف, وننشط جسمي, بعديكا نمشي نعدي شويا وقت في الخدما وإلا نشاطات نحبها, ومبعد الظهر نمشي نعم- ناكل حاجا خفيفا من العيلا وإلا صحاب, وفي الليل نرتاح, نتفرج في فيلم وإلا نقرا كتاب, وفي الآخر نعدي وقت ماحلاه برشا, ونسمع شويا اغنيا, وبعديها نرقد.